اذا تبي تصير اقوى جسديًا حاول تركز على تمارين القوة. قرب تمارين مثل الضغط تمارين الساق. بعد لا تنسى تمرين القرفصاء. هو ممتاز لعضلات الساقين. اذا تقدر حاول تضيف تمارين الحديد مثل رفع الاثقال. اعمل هالتمارين ثلاث اربع مرات تركز على التغذية السليمة. يعني تاكل بروتينات وخضار ومع الوقت بتشوف نتايج حلوة